Si ültimament l'ai travaià propi tant, però sun cuntent perché travai travai che l'ai fait al a dame tanta sudisfasiun anche perché ël travai a m'pias e alura lu fazu bastansa vulenté. Ültimament l'ai fait ün travai dë bosch, perché mi travaiu ël bosch e sun propi sudisfati dë lon che l'ai fait